ହଲୁକା ନିଲରଂଗ, ମୌତେ ସଂତୀ ଏବଂ ସଂତୀର ଅନୁଭଵ ଦେତେ ହୈଂ। ଜେ ପରି ଆକାଶା କେଂବା ସଂତ ସମୁଦ୍ର ଔର ଚିତ୍ର ସମ୍ମନୋଂ କା ସେ ସେମିତୀ ଖୁଶୀ ଲଗେ, ଏବଂ ମନୋଂ କୋ ଵ୍ଯାକୁର୍ଷ୍ଟୋ କରେଂ। ମୌ ମନରେ ସଂତୀ ଏବଂ ସଂତୀର ଭାଵନା ଆସେ, ହଲୁକା ନିଲରଂଗ ଔର।